Ona ge gahi tower bato, la ngone fo maku telpon me jaringan sira-sira ua, swe ngone fo sinyota pesan anggena ge, me ena yo sinyita me dedo, karna telpon ne se jaringan sema ua ge ngona fo maku telpon me aku ua, se siyoko yali oli fugo ena selo-selo